Izy kôfa le zah le misy misy tragno fisakafoagnana regny igny aveke amizay le hoe atao nakagny le sakafo le tegna tiàko araka ny firenena misy zah regny igny, zah zao tsy maintsy ataoko agnatiny le hanimahogo amy voanio, satria regny tegna mampalaza mampalaza le firenena misy zah, aveke koba, mofo ravigny le kara regny.